المكان اللي أعيش فيه يحتوي على حوالي ثمن نوافذ ،وكل نافذة لها دور في توزيع الضوء في الغرف المختلفة، في بعض الغرف مثل غرفة النوم تكون النوافذ صغيرة، وتطل على الجهة الخلفية، بينما في الصالة والنوافذ أكبر، بحيث تكون من الجهتين، وتسمح بدخول كمية كبيرة من الضوء الطبيعي، النوافذ تساعد في تهوية المكان بشكل جيد، خصوصا في أوقات البرد، وكمان توفر منظر جميل لما تكون مفتوحة.